Aa ma gaa nati ehenteni i hii-j ma pana biyikwo gwo, agwatana gwojr iwe byi mi na boo ntogwu bu bwa. Be nje ngaa she butu na ngaa she hwaye. Nu paduelele. Nga dunwa ngee hiej akana ngee zeni bu za iyi ate yajɛ za iyi ate she ama hwaye nu-ukpanhij agwatana yajɛ iyi gembi ufwugwo naa na atiyej aba towo tutu and aba nje butu bu jerumo ngaa nje bu na atwamwa ma nmuna jerumo aa muna bu iwe masha na baa she upo. Ibe po ngee ge reni ushwuwa na umozhigo ma gba maa akana ebi zhe azana biyikwo aba zha a dali bwa na yalaga butu gaa na bas she. Nu gaa na baa zha tahajnu baa duma n-ndumwa, bandaiyi wa jba maa kwo yaa she agwatana hi togwo beyi bu zasa oruwo we na agwatana. Kwo da te yaa she we, a gba maa bi yereshi bo hwuwo ahansa butu gwumwa o, seyi agwatana ama du beshe ba nama na aduwa agwatana iyi shɛ ahansa mi na nto gwu no butu na ahansa tu she oko. Mate kana njɛ gwoje biyi kwo mi. Nysje hwaye jerumo. Ngaa she iyi yaje jerumo, ngaa she iyi butu bu unyasa iwe amɛ dlon na butu elele iwɛ biyikwo na agwatana mpeni Bu nmune ngaa mune bu iyine ngaa zasa ahansa be, bumo ndana ama ndama bu iyi medu baa ga zasa ahansa iwe mi. Tu momo mbiyonogonu. Yumomo mbiyongonu ibe she tunubula. Ibe she hetene iyebi be biyejilo no ko namba, namba ha hwuri butu bu mwanwe. Gana biyejilo mi ko ate non ba la hwaye nu bwa. Tu gwumangonu sheywa talace atuba nubwa. Bi zhe hiej bishi bu ko, umwamwa uko ate she. Za kaa iyi tu togwu atuba nubwa seyi tiyejilo ta ata. Ama hwaye umatu tu nu bwa hwuri tiyejilo. Be sheyeu ihwe ngaa she fu yeu iwe bwe. Otu momo mbiyogonu ata mama ndanu iyi gembi ufwugwo iwene shee kwo atu kwube, eyibi na ga yibi no tubaa? Eyibi ye ga yibi na tuba? Uwa gaa na umatu tu zhe yee ce yaa mama sulupanu yee ci nu gaa n ata zha tahagy. Nhenshi maa ohwolu oko, tu banu ta bana zhiaj, ehilo to ipwo zhiaj. Iyi elele ta nda zhiaj wko yaa she nuda ga maa ta zha ta duma n-ndumwa nu da hira na ata duma n-ndumwa atuba nu bwa to zzhaaga. Ta nda iyi-elele. Abu iyi ne ma tu bogwu atuba nu-bwa i,ɛ ishɛ malabu kwo tahajnu. Yaa she bee the tahajnu kwo ngɛɛ thel tahajnu. Ti yeri tama bogwo. Kwo yaa she malabu na shɛ maa butu yeri nda zawa muba o. Gaa ta ate namba zhiaj and yu momo moputanu shɛ tuhansa otu momo pwo nonu shehansa shɛ biye. she ahansa weo ne zha ti mbiyono butu butu nu umwamwa bwa tu momo pwononu shiga sha hansa teebiye uzawa heime elele. Bee mpeni du ma pana bu. And ta ate name la hwaye, be tha she jita eti shikei eti sheyingeji iretu nubwa o. Aa kwo eyikwo tu na eti zeni e mepi atwa gaa na ate she. E yeri teni a. Sha she ti atuna nubwa. Zheme ma gba maa yega tununa, bu mune jeruma, ngaa meune bu we butu gaa na baa shɛ and zhe ma nkwulana du maa butu butu ga she gana ata baa nje nu-uriaj bwa nda ma bgaa maa agwatana bu togwu na butu bi biye. Nda aduwa ma gba maa agwatana bu togwu ne biyikwo bi biye. Nda adu wa ma gba maa agwatana bu to gwu ne biyikwo bi biye and na miau-j mi biye na zhe bu shaperegane ame olom. Aj atwa ga eyehi she atwa. Na shɛ maa uwo mo wo ma gnaga unyi zoga isevwɛ aba zha she mo wo uwe iri umatu tu na ate yaje na gaye ukpali butu bi hii nga dunwa, biyikwo mi. Nazhe biyejilo mi gana ama nje iwe nazhe biyejilo mi ga ama nje iwe bwa. Na she maa butu ne mepi yuhuj remibi baa shelaje bi mepi. Butu na ama nje e uwa ubwa. So, te namba ihiij nshe butu ba agwatana, baa she muslem. Usala baa nda. Ama umatu swube she maa u’u ujetɛ tu name soso sha maa gana iti ike umwamwa uko gana atwa <hesitation> buhoygan na batagwu ate she. Te oyaje umatu biye tebiye aka ga nje gwoje nubwa keeni emeci mi gaa na aa untagane. Nhen shi maa tunda ngee ushije eshe, nta kwube sa bi meci shape u ala boo mpo uwape o. Bee nsweni iyi o. Asha yaa shɛ baanje gaa ata asha nta wgumwa uuwa te zhe bwonu de iyi ne abe nje teni shi cej mo bu mbiso, mo tu vmulo ibe shenemi. Nje gwoje. Ga agwatana ti mbiyono